Njí ţí bëwínjí ngëmani ací ngëfasoŋ ngëwáanţ. Umani bëlaña ací, uwí banín njá jeenk buleemp ţí oko kaleempa bëţ ţí bameţun senegal dun iyoo. Ngëmani ngëwalu ngun ajá buleemp ngëmani bëlaña kak. Omani ceep, ceep orëdiner umënţun ací, omani parëfume cí. Uncí mënjeeji umani bëlaña umënţan mëyëlan pënjúŋ wël á emporët ke bunjúŋar bí mëŋal bí bunjúŋala uwël bënjëlan uliyëk anku kayasa anku, ceep anku, bënjëlan mëncam anku, kasup kanja anku, cúu kariyu, mëyëlan pënjúŋëna umani bëlaña. Leegi surëtú ná pay kak uncíwun bunjúŋar njá bí cosan përe ná mëntaw ná mënkër pay. Dí umani kak mëyëlan pënjúŋëna wël bëdabëro bëlabu waw. Kon umani bëlaña koowu wí yëlan wí pëndoo acum. Ací uwí mënjeej ceep orëdiner umënţun deza uncí mëŋal kawat pay mëndika yëlan pënjúŋ pay uñikëţ mak mëndika yëlan kanjúŋëna wël pay waw. Me ayëlan pënjúŋëna mënjúŋar mdandunka munk yasa ceep.